Skipulagsstofnun hefur óskað eftir upplýsingum um samskipti sveitarstjórnar Árneshrepps við fyrirtækin sem reisa Hvalárvirkjun oddviti hreppsins leitaði til þeirra eftir aðstoð við gerð umsagnar hreppsnefndarinnar frásögn foreldra sem misstu son í eldsvoðanum í Lundúnum hefur vakið mikla athygli ástvinir þeirra sem létust fá tækifæri til að segja sögu sína við opinbera rannsókn sem hófst í dag bygging nýs Landspítala við Hringbraut er á

áætlun þetta segir forstjóri spítalans í fréttatímanum sjáum við nýjar af væntanlegri uppbyggingu á svæðinu

stjórnarher Sýrlands hefur náð aftur yfirráðum á öllum svæðum nálægt höfuðborginni Damaskus hershöfðingi segir stjórnarherinn sterkari og ákveðnari en nokkru sinni fyrr aðeins fjórum sinnum hefur mælst meiri úrkoma hérlendis fyrstu tuttugu daga maímánaðar veðurfræðingur segir að þó maí hafi

verið

sé ekki þar með sagt að sumarið verði slæmt Þingvallavatn í gær eru látin fólkið var við veiðar í vatninu þegar konan virðist hafa misst jafnvægið og rekið frá landi maðurinn reyndi að koma henni til aðstoðar en örmagnaðist á sundi

báru ekki árangur og voru þau úrskurðuð látin í gærkvöld samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi var fólkið á fimmtugsaldri og frá Bandaríkjunum nöfn þeirra verða ekki birt og er það í samræmi við óskir aðstandenda rannsóknardeild

lögreglunnar á Suðurlandi og tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu rannsaka slysið skipulagsstofnun hefur óskað eftir upplýsingum um samskipti sveitarstjórnar Árneshrepps við fyrirtækin sem hyggjast reisa

Hvalárvirkjun oddviti Árneshrepps leitaði til þeirra eftir aðstoð við gerð umsagnar frá hreppsnefnd um virkjunina

og h s Orka hyggjast reisa Hvalárvirkjun Pétur húni Björnsson stjórnarmaður í náttúruverndarsamtökunum í Árneshreppi kallaði eftir upplýsingum um samskipti Vesturverks og h s Orku við hreppsnefndina hann fékk gögn afhent eftir að málið var tekið upp hjá kærunefnd upplýsingamála í þeim má sjá að oddviti Árneshrepps leitaði aðstoðar fyrirtækjanna við gerð umsagnar frá hreppsnefnd fyrirtæki sem reisa virkjanir vinna mat á umhverfisáhrifum þeirra umsögnum er ætlað að fara yfir það og kanna hvort fjallað hafi verið með fullnægjandi hætti um umhverfisáhrif framkvæmdarinnar tíðkast það að það sé leitað til framkvæmdaraðila eftir ábendingum um hvernig á að gera

ég þekki ekki til þess hvað finnst þér um það ég

ætla nú ekki að tjá mig um það á þessu stigi mati á umhverfisáhrifum vegna virkjunarinnar er lokið verið er að ganga frá breytingum á aðalskipulagi Árneshrepps og breytingum á deiliskipulagi vegna virkjunarinnar breyting á aðalskipulagi er háð staðfestingu frá Skipulagsstofnun við höfum kallað eftir ákveðnum skýringum og upplýsingum frá sveitarstjórn Árneshrepps áður en við getum tekið afstöðu til þess verður staðfest og það er ákveðin form spurningar sem við höfum beint til sveitarstjórnar varðandi samskipti við framkvæmdaraðila og afgreiðslu málsins sem við bíðum svara við ef í ljós kemur að samskipti sveitarstjórnar og fyrirtækjanna eru ekki talin eðlileg hefur það einhverjar afleiðingar við erum að fara yfir form og efni

meðal er auðvitað hvort eru einhverjir formlegir annmarkar á afgreiðslu málsins sem varða við lög en annað get ég ekki sagt á þessu stigi Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti Árneshrepps vill ekki tjá sig um málið að svo stöddu opinber rannsókn á eldsvoðanum í Grenfell turni í Lundúnum á síðasta ári hófst í dag tilfinningaþrungnar frásagnir ástvina látinna í upphafi þessa fyrsta dags opinberrar rannsóknar á eldsvoðanum hræðilega var sjötíu og tveggja sekúndna þögn til að minnast þeirra sem fórust sjötíu og tveir létust í eldsvoðanum sem braust út fjórtánda júní þegar eldur kviknaði í biluðum ísskáp talið er að klæðning

hafi átt stóran þátt í því að háhýsið varð fljótt

meðan á rannsókninni stendur gefst aðstandendum allra þeirra sem létust í eldsvoðanum tækifæri til að segja sína sögu voru á meðal þeirra sem tóku til máls í dag þau áttu von á dreng sem átti að fæðast í ágúst á síðasta ári allt var orðið reiðubúið fyrir komu hans sonur þeirra sem fékk nafnið

dögum eftir eldsvoðann

fjölda fólks út úr húsinu um áttatíu manns leituðu í dag að karlmanni sem fór í Ölfusá aðfaranótt sunnudags leitinni lauk á sjötta tímanum samkvæmt upplýsingum frá ekki verður leitað á morgun þar sem veðurhorfur eru slæmar gert er ráð fyrir að leit verði haldið áfram á miðvikudag hún verður öllu minni í sniðum en í gær og í dag leitin í dag var ítarleg gengið var meðfram ánni og farið um hana á bátum þá voru drónar notaðir við leit úr lofti og þyrla Landhelgisgæslunnar flaug yfir Bandaríkin hóta að beita því sem þau kalla hörðustu refsiaðgerðir sögunnar gegn Íran utanríkisráðherra Bandaríkjanna kynnti áform ríkisstjórnar Donalds Trumps á blaðamannafundi í dag ákvörðun Donalds Trumps Bandaríkjaforseta um að draga Bandaríkin út úr kjarnorkusamningnum við Íran hefur hleypt illu blóði í alþjóðasamskipti allir aðrir aðilar að samningnum Íran Kína Rússland Bretland Þýskaland Frakkland og Evrópusambandið hafa lýst yfir vilja til þess að standa við hann þrátt fyrir úrsögn Bandaríkjanna í dag sagði að ríkisstjórn Donalds Trumps væri tilbúin að beita

efnahagslegum þrýstingi sem engin fordæmi væru fyrir

tólf skilyrði sem yfirvöld í Teheran þurfi að uppfylla svo Bandaríkjamenn sjái sér fært að semja upp á nýtt að Íran dragi herlið sitt frá Sýrlandi og hætti stuðningi við uppreisnarmenn í Jemen er á meðal skilyrða yfirvalda í Washington í

forseti Írans að ríki heimsins væru hætt að leyfa yfirvöldum í Washington að taka ákvarðanir fyrir

sagði einnig þessa orðræðu Bandaríkjastjórnar þá sömu og heyrðist í tíð

fyrrverandi forseta fyrir fimmtán árum Íranir hafi heyrt slíkar yfirlýsingar hundrað sinnum áður og séu hættir að taka eftir þeim jarðvegsframkvæmdir vegna nýs Landspítala hefjast á þessu ári forstjóri spítalans segir að verkefnið sé á áætlun og notendur heilbrigðiskerfisins muni finna fyrir jákvæðum breytingum strax á þessu ári á ársfundi Landspítalans á miðvikudaginn var farið yfir stöðu framkvæmda við nýjan Landspítala við Hringbraut þá voru sýndar nýjar

af svæðinu eins og það kemur til með að líta út sjúkrahótelið er þegar risið og verður tekið í notkun innan skamms forstjóri spítalans segir að framkvæmdir gangi vel við erum á áætlun sjúkrahótelið verður opnað á þessu ári við erum að hefja jarðvegsframkvæmdir vegna meðferðarkjarna og einnig lokahönnun vegna rannsóknarkjarna þannig að það verkefni gengur vel og mun heilbrigðisþjónustu á landinu bæði að því er varðar öryggi og þjónustu hvenær munu notendur finna fyrir þessu strax á þessu ári með sjúkrahóteli sem mun þýða skilvirkari rekstur á legudeildum

en mun líka bæta þjónustu sérstaklega við fólk utan af landi sem er að koma til okkar

fólk mun strax finna mun þar á á þessu ári og síðan er það verkefni næstu ára að ljúka þessum stóru og flóknu verkefnum sem

í heild er og það er frábært að skynja velvilja og stuðning stjórnvalda

stjórnarherinn lýsti því yfir í dag að hann hafi nú náð að fullu yfirráðum yfir höfuðborg landsins úthverfum hennar og nærliggjandi bæjum í dag var síðustu

hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við íslamskt ríki bolað burt frá al

svæðinu og

flóttamannabúðunum nokkrum kílómetrum sunnan við Damaskus stjórnarherinn og bandamenn hans hafa undanfarnar vikur barist fyrir því að ná aftur þessu síðasta landsvæði í nánd við höfuðborgina sem stjórnvöld misstu í hendur andstæðinga sinna

síðasta ári þegar vígamenn samtakanna og fjölskyldur þeirra voru flutt á brott frá svæði við landamæri Sýrlands og Líbanons stjórnvöld í Sýrlandi voru harðlega gagnrýnd fyrir þá samninga þau neita því að slíkir samningar hafi verið á borðinu nú einungis hafi verið gert vopnahlé til þess að hleypa burt konum og börnum borgarastyrjöld hefur geisað í Sýrlandi í rúm sjö ár yfir fimm hundruð þúsund þúsund eru látin og tólf

þjóðarinnar hefur verið hrakinn frá heimilum sínum eftir að hafa tapað töluverðu landsvæði fyrstu ár borgarastríðsins hafa stjórnvöld gengið hart fram við að ná aftur því sem þau misstu ásamt höfuðborginni Damaskus ráða Bashar al Assad

og stjórnvöld hans yfir borgunum það landsvæði sem andstæðingar forsetans ráða yfir fer því ört minnkandi níu listar bjóða fram til bæjarstjórnar í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum á laugardaginn húsnæðis og skólamál eru á meðal þess sem oddvitar flokkanna leggja mesta áherslu á eftir kosningarnar tvö þúsund og fjórtán mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og Björt framtíð meirihluta í Kópavogi kjörtímabilið hefur einkennst af töluverðri uppbyggingu mikið hefur verið framkvæmt í bænum bæði í íbúðum og innviðum stærsta verkefnið sem nú er í bígerð er uppbygging á Kársnesi meðal annars á landfyllingu það verkefni hefur hins vegar verið nokkuð umdeilt þá hefur einnig verið mikið unnið að því að ná niður skuldum eins og hjá mörgum öðrum sveitarfélögum og það hefur gengið ágætlega þannig er Kópavogur ekki lengur til skoðunar hjá eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga en á hvað leggja oddvitarnir níu mesta áherslu Píratar leggja áherslu á mannlega stjórnsýslu við lofum ekki einhverju sem er ekki raunhæft að framkvæma heldur höfum við alvöru lausnir unnar í samráði við hagsmunahópa sem þekkja málin best við ætlum að bæta kjör almennings efla vistvænar samgöngur og þjónustu við fjölskyldur Píratar hafa sýnt það ítrekað og alls staðar að við veitum aðhald og heiðarleiki er okkar mál bjóða upp á nýja forystu hér í Kópavogi húsnæðismálin eru þau mál sem skipta mestu máli við viljum tryggja lóðir fyrir

húsnæðissamvinnufélög námsmanna eldri borgara og verkalýðshreyfinguna við leggjum líka áherslu á leikskólamálin við viljum bjóða upp á leikskóla frá tólf mánaða aldri við viljum efla kjör starfsfólks í leik og grunnskólum bæjarins viljum við stefna að

Kópavogi það eru auðvitað húsnæðismálin sem er brýnast að leysa og svo málefni leik og grunnskóla það þarf að styrkja leik og

grunnskóla tryggja mönnun með betri kjörum því við viljum að börn komist í leikskóla við tólf mánaða aldur svo viljum við fylgja eftir öllum þeim góðu umhverfismálum sem

að berjast fyrir eins og að minnka einnota

stuðla að kolefnishlutleysi fyrir árið tvö þúsund og fjörutíu með öllum leiðum rafbílavæða og svo framvegis við höfum

út bækling með okkar helstu stefnumálum sem á að vera kominn í öll hús

hægt að finna á heimasíðu okkar fyrirkopavog punktur is en það eru húsnæðismálin sem liggja þungt á fólki viðhald á mannvirkjunum okkar

á götunum laun bæjarstjóra þá þarf

gagnrýna hugsun inn í bæjarstjórn og það er það sem við komum með sósíalistaflokkurinn

vill að Kópavogsbær byggi íbúðir fyrir ungt fólk og efnaminna fólk við viljum eyða biðlistum eftir félagslegu húsnæði

launuðu í sveitarfélaginu við viljum betri þjónustu fyrir aldraða við viljum

skóla og

við viljum jöfnuð og meiri velferð í sveitarfélaginu valdið til fólksins við ætlum að bæta kjör kennara og starfsfólks í leik og grunnskólum bæjarins við viljum lækka útgjöld heimila vegna frístunda og íþrótta og gefa þannig

börnum jöfn tækifæri við viljum standa fyrir myndarlegu átaki í málefnum eldri borgara með betri heimaþjónustu dagvistun og byggingu nýs hjúkrunarheimilis við

ég hef verið mjög stolt af þeim árangri sem við höfum náð í bæjarstjórn síðustu fjögur ár og ég veit að ég hef komið mörgu í verk Kópavogsbær hefur tekið forystu á mörgum sviðum og við viljum halda áfram þeirri uppbyggingu sem mér finnst einfaldlega út úr korti og ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að leiðrétta þau á næsta kjörtímabili við munum halda áfram að skila góðum rekstrarafgangi við munum halda áfram að lækka skatta en við munum líka horfa sérstaklega á leikskólana og grunnskólana og velferðarmálin og þá kannski með sérstaka áherslu á eldri borgarana áfram kröftug uppbygging eins

og verið hefur við leggjum áherslu á að lækka skatta forgangsraða í þágu fjölskyldna með ung börn og veita fyrsta flokks velferðarþjónustu og við viljum vegna þess að það er mikill hiti í bæjarbúum lækka laun bæjarfulltrúa og bæjarstjóra svo um munar

orð guðs Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður í Kópavogi Jóhann Bjarni eru tónleikarnir byrjaðir já

venjulegri messu þú verður að dæma um það sjálfur

mín heitir Þóra Margrét og dóttirin Anna Margrét og svo er þetta Margrét

konan mín heitir Þóra Margrét og dóttirin Anna Margrét og svo er þetta Margrét

veðurfar í maí hefur verið með verra móti

mælst meiri úrkoma á þessum árstíma veðurfræðingur telur þennan maímánuð meðal þeirra verstu síðustu hundrað ár sumarið virðist hafa sofið yfir sig að þessu sinni og landsmenn hafa kvartað yfir sífelldri rigningu og gráma en er það rétt sem margir hafa á

tilfinningunni að maí hafi verið

rétt fyrir sér að því leytinu til að á þessum tíma árs þá er venjulega ágætt veður í görðum bæjarfélaga og fólk er jafnvel farið að sitja á pöllum og svona og það hefur náttúrlega ekki verið nein aðstaða til þess í þessum maímánuði

fyrstu tuttugu dagar maímánaðar hafi reyndar ekki verið einstaklega kaldir var hitinn samt dálítið undir meðallagi hins vegar í mestu úrkomu sem mælst hefur í maí

að finna jafnmikla úrkomu

og hefur verið aðeins fjórum sinnum hefur mælst meiri úrkoma á sama tíma á Íslandi

á allt eins von á því að

gefa mánuðum svona einkunnir þá tekur Trausti ýmsa þætti með í reikninginn til dæmis hita og úrkomu á þeim einkunna kvarða verður þetta í hópi svona þriggja til sjö

síðustu hundrað ára sko og er eitthvað samasem merki á milli þess að maí sé slæmur og sumarið verði slæmt nei maí segir raunar ekki neitt um sumarið trausti telur því að landsmenn þurfi ekki að gefa upp alla von og bóka flugmiða aðra leið

leið til sólarlanda hann veit nokkur dæmi frá síðustu öld um jafnslæma maímánuði til dæmis árin nítján hundruð sextíu og þrjú og nítján hundruð fimmtíu og sex

við tökum kannski þá tíu verstu eða eitthvað svoleiðis þá gefur sumur sem eru lakari í

sumur sem eru betri en í meðallagi

úrkoma í kortunum næstu daga aðeins að hlýna þannig ég

við getum hætt að spá snjókomu næstu daga Skipulagsstofnun hefur óskað eftir upplýsingum um samskipti sveitarstjórnar Árneshrepps við fyrirtækin sem reisa Hvalárvirkjun oddviti hreppsins leitaði til þeirra eftir aðstoð við gerð umsagnar hreppsnefndarinnar frásögn

foreldra sem misstu son í

eldsvoðanum í Lundúnum hefur vakið mikla athygli ástvinir þeirra sem létust fá tækifæri til að segja sögu sína við opinbera rannsókn sem hófst í dag bygging nýs Landspítala við Hringbraut er á áætlun þetta segir forstjóri spítalans í fréttatímanum sjáum við nýjar

svæðum nálægt höfuðborginni Damaskus hershöfðingi segir stjórnarherinn sterkari og ákveðnari en nokkru sinni fyrr aðeins fjórum sinnum hefur mælst meiri úrkoma hérlendis fyrstu tuttugu daga maímánaðar veðurfræðingur segir að þó maí hafi verið

komið að íþróttum og veðri næstu fréttir

í útvarpinu klukkan tíu í kvöld